Ane mmara mnyingi kuunga shako sigumng'ande na ndani panga yenya nyama labada si lazima njelege kumbi na nna pendelea kunde, ngitakwetii heri yaku kalila na makasoleli kumavia iso. Inara nafuma na kuumri chakwanza nalonda magadi ninalonda magadiengetelekana chilemba kutero mkasi namnakunda kumbe wakuchanganyana maragu nkasi, ineleka chilemba nalonda magadi basi nachukua kuandaa na mapunda katapaa inachambua kumbi inaeleka tela magadi nginatela katapa nginatela kuni naeleka. Jenge nalie simu mwana kuni mwana bila kumba ta talawani lazima neke kumbi jenge wajunsia.